इंसान मन के संसाधन ला बढ़ाए में टेक्नोलॉजी के बहुत बड़ा योगदान है। दिन ब दिन में देखत हो कि इंसान संसाधन मन के ऊपर पूरा निर्भर हो चुकिस है। मैं तो संसाधन मन के ऊपर पूरा आश्रित नहीं हो।